Kas ma saa ka äkki tiika tullaq opma? Mul om peris keerolinõ taad teemat esiq arvo saiaq ja ku ti üteh saati nakkama, sis äkki ma saa ka tiika ühinedäq?